Oire vearovira evaoa purapaveira vutara rutu ia, toreravere, avarai vorerai torerai usia iava avarai, ra avaraiere oearova tauva pasia avarai eake kovorovi ia, toupaio vova vokapaoro, eake rovi vaio a purapaoepao vokiara ritaia vosia oirara tauvapavoi, eakerovo purapaoepao, vosia eakera purapaoepao oara auepaoepa evara, oaraia evoavi purapaopao evo vokiroia, vosia toreravere ra aioavoi vosia sisiura, aioaro, toutouavo garevisivi vorerai oavu purasia koroa evara rutu koroara oara pura pareira evo vokia uva, evo vutaia oaravu rutu purapaveira evo vutaro sovarao vogia toreravere osia iava oaia purasia avarai kovoa, oavuraga purasia, eva ita osia evara purapare poro evo voki rei ia, eake kovo puravere, vore avaravere eake kovo purasia, uvavure turiavoi vao purasia eake kovo oapa ruii paparai, eisi vearovira rutu, vosia eakeravi rutu, vosia vagai uru pariepa o, vokia evara orokiaa vutaraia oaravu parapaoe pa o eakevo rutu varia oara. Oira pura paveira evovuta sovaraia rearo vira rutu vosia ragai uvupaerivo pao, evoi voki vosia orokivaia toreravere eakea vokovo puravere, eake puravere uapa riipapara, oa pura parera vokia ra rutu ia avarai sisiurai, torerai aioavoi ora tarovaia eakea urasia avarai voiro kovo purasia avarai oeake kovo evaita oapura paveira vovokiro rutu ia, vosia eakepa ruipa rarei re a vapurosia avaroi, erara rutu oara pura paveira vokia rutu ia. Evo voki soraraia uva eva oaia oirara ragai kekepai vera ra rorupaivere rara evo kovorovi ia tauva ra purapa vo kata katai pa vuta roia. Vearovira rutu osia evokovo oia vearo ara taurara, voisia toreparavere ra ovutarovaia pauira kakae vure tapo vokaekarero tapo ora reoreora ra vo kaekae ro tapo eakerovi puravere osiara ruipara ra oaravu ia ora reorea io, varao ra toua vearo vira raga ava pape. Vearo vira rutu vosia vao reoreo piepa voi. Vutaraia oara ia evara purapaopao, evo vutaro sovara ia oaravu puraparoepa varao oara oara purapaveira vo katakatai pa vutaroia. Oo eake kovo purasia avaravere tauva kovo oo eake kovo purasia avaravere vaoia oapa rupapaepa oirara oo vosia eake puravere osia tre ravere oo ovaea pere ra evo vuta sovaraia vorerai usi sia. Eu vosia usiraverera evotaevuia evarae ragai varo, ra vosia usira verera ra toreravere voava torerai avarai eake pura sia oaepao rugopa vo osia a vara kovosia vo voiroa, oeake kovo pura sia vao oa a vuipai ra egei ao tauvapai vo oo eake kovo purasia avara vere oa igei ao tauvapaveira vorokiro rutu ia, vearo vira rutu vosia ragai uvupariovo osia reoreo para oa tovopa voi osiara ragai uvuri oisiara vaia tarai evaia osia vokapavera kovoara sovaraia, vearovira rutu, vearovira vosia ragai uvupaoro avapaue, vearovira rutu eake navi rutu oara, vosia toreparaveira sisiuravere ioavera u evo kovo purasia avaravere veao vira rutu osia ragai uvuparivoi osia kovoara iava eisi kovopaveira vokiaraia oo tauvora purapavera ovutarovaia ragai pa kovoraga purasia avaravere voiro kovo oo ragai pa kovora purasia avaravere eake kovo oaia tauvao opavere kaekaevure tauvapasia vore osia vokiperera usira aia. Eisi viraga uva vearo vira rutu osia ragai uvurivoi votaevuoia.